<hesitation> Ny fomba fiasany <hesitation> montra, ny montra misy roa karazany, misy le montra le aiguille regny de misy le <hesitation> a <hesitation> tonga de numerika fa le ny aiguille zao misy dynamo madinika agantiny aka, de dynamo regny mandeha arakanle <hesitation> arkany fomba fiasany, ôhatra zao segondy miodigny mafimafy de minuty mihodigny môramôra de ny lera miodigny tegna môra de mifagnaraka anzay koa le numeriky ef tonga de misy isa mandeha rah ôhatra oe tonga soixante segonde de mijagno.